south Korea adhaa ishian birria adhaa dhursani thaa familiathi ishinii won wolbaa familii dhurr dhabdhii familiathi won wolbathi thuniin aminen heshima hesshimanen akama all fudheni eee lazima mwalimua wazazia iyoo maaan yedheni inamaa sidhur jiru iyoo Kaa berre hujiane sidhur ijethuu woo heshima halli juu it kanetha holidayinen birri khabdhi thunenn new year yedheni independence movement yedheni budhas birthday yedheni childrens day memories day